<noise> ka hānau ʻia ʻana o kaʻu pē ʻo waiahi hao-rasmussen <noise> i ka pohu laʻi aʻo kona ma oʻahu nei <noise> ua kikokiko mua wau ʻo ka maʻi kolona <noise> ka <hesitation> koʻu manaʻo mua <noise> akā ʻaʻale o koʻu makemake ka maʻi lele koʻu manaʻo mua akā ua pilikia ka honua ma ia makahiki iho nō i kēia maʻi <noise> akā ʻo ka hānau ʻia ʻana o kaʻu keiki koʻu manaʻo mua <noise>